Prima prövu muntagne pi base e fin che sun pa bin bin alenà fun pa le pi aute, pöi ëntà avé 'na preparasiun, ëntà bin pensé a coza purtese dapres perché parei ël zainu al e pa tant pezant, però ëntà riesi a purtese dapres almenu 'na bumbulëtta d'ossigeno, tüta l'atresatüra për la scalata e eccetera